دابا كنحس بفرحة كبيرة وخلعة في نفس الوقت ، حيث غادي نمشي لبلاد جديدة باش نكمل الماستر التاني ديالي. هاد تجربة جديدة بالنسبة لي، وغدا تكون بداية ديال مرحلة جديدة فحياتي. يعني في نفس الوقت، أنا خايفة ولكن متحمسة لهاد البداية <hesitation> وغدي نواجه بطبيعة الحال غدي يكونو تحديات جديدة <hesitation> سواءا كنت الدراسة ولا التأقلم مع البلاصة لغدا نسكن فيها